شوف واحد المرة واحد السحار صغر- صغر روحو ولا صغير بلا مافاق يعني مافهم فيها ترن حتى راح وولا يشوف لقجر كبير ومبعد عاد دخل في واحد لحفاري فلحيوط وبعد اكتاشف علم جديد الي مكاش كامل يشوفو تع مخلوقات يعني مجهرية ويعني طاح ف- في حب وحدة من هاد المخلوقات وتزوج في هاداك العالم وبقى صغير حيات كامل